Ca shiýaxaua sallaxanec ýachaigui aca'aca anom laýi' aca alom nache qaica ca iaxaxaatai' cha'aye qailotalec aca alom ca sallaxanec

Aiem huo'oi soua iogo ionataxanaxaqui qaq soua l-lla nache saariñi naxa ra ñamaqtac huo'o ca saigue

Aca nañiguishe ishet ra qaiogoxona ra qaiatannaxana cha'aye na qom qoioqtega nache na lata' pi huetalec na no'onaxa nache aca'aca nañiguishe ishet ra qaiogoxona ra qaiatannaxana

Na roqshe lvigaxanaxac huo'o na yeqopita, yecopita ra lvigaxanaxac na io'otac na chacarera qataq zamba qataq na laipi no'onaxanaxac na qom nataqaen huo'o na lo'onecpi onaxaiqa na lo'onqa nache aiem iataqta huo'o ra lamaic ra ñaxaiaxatega

Aiem na iotta'at naiaanecpi ralaxaic aiem sasaianguet cha'aye roqshe lo'onatac na ralaxaic naiaanecpi qaiacheitaigui na'ana ntaxaiaxaquipi nache neguetom taxa ca sasamaguiñi naqaen

Na choxoraqpi ye qaca ca lom nache saiuen aca alom lai qalaxaye na sallaxanecpi iuen cha'aye iachaigui aca alom aca'aca anom lai nache qaica ca iraxatae' aca alom cha'aye iataqta qaiaiamaxattec

Aiem tase qaico taxa ra huo'o ca na'aq ñimitaique que'eca repaxatalec na shigaxauapi cha'aye qaica ca machaqca enauac qomi' aiem taq na ialaqpi nache saiuen ra ñimitaique ca repaxatalec na shigaxauapi

Aiem ye qaca aca yalamaqte inotaxaqui nache sasaiaten ra samaiquingui aca maye qalaxaye ra huo'o taxa nache le'ena ra saiaten taxa ra samaiquingui aca inotaxaqui